آآ <hesitation> نخليه دايما صادق مع نفسي ومع الناس، <hesitation> الصدق بيفتح أبواب كثير <noise> وبيكسب <noise> ثقة الاخرين، <noise> بيحاول دايما يتعلم من تجاربي <hesitation> لكل موقف بيمر بيعلمني شيء شيء جديد.